Sahala amizao koa ñy tohiny rehaky mañaraky toy rolahy: <shushes> -"La falifaly aza lahy nareo roe lafa misondry ,la hita amy ñy fijerinareo eñy ñy hafalianareo roe ,mahay miharo aza lahy nareo ,mañanteña voka-tsoa lahy rahay aminy ñy fiharoanareo, <shushes> mba hiroso aminy ñy laliky mare."